Ra ôhatra hoe agnano sôsy vinaigre amin'ny salady zany de agnano lasary de amperahagna zegny tognolo, sy vinaigre a ato amin'ny baolina araika de didina amize ny salady ato na didigna na tsy didigna de mety aby de mety amin'azy, izy matetiky hoe tsy ela karaha magnano lasary jiaby io fa avela dimy minitra d'efa vita de karahanje le fagnanovana lasary zegny tsy ela fa le sôsy vinaigre ato amin'ny baolina manokagna zany tognolo de vinaigre atôvana menaka kely afahana hoe maha sosisosy anazy.